Ewo ga iya wo gi za ɓegbmada, é ɓena loa, nɗye mi ga ɓwa ewo, mi ga lo si ɓwari lugoyi, mi lo ku ede kpe miɗye, mwato nu mi ga si, keke nu hai kai, ma ɓwa sa ena mi re ʻpyi na, ɗye mi dna e e e ékni dozhi lo, anyigoza, mi snu ma nyigo la, ai midye mi aɓyi, makata mi ga ku mi abyi fi lo yna, ei, a yì he za na, ɗye a gna ɗye ewo bmya ʻɓe m, miɗye ga ɓwa ewo dna é ʻbwa handset lugoyi, mwato dododo iri bye e ke ndye mi ga shim yna m pa, mashi dodod iri bye eke ndye mi ga shim yna m pa, efe ari mi dna e ekni deo, efeari mi dna ekni deo, efeari a gna mi yi e ɓwa do, ma ɓe ga kpe gni, midye nukodo ndye wo yi wo yi yna a ye a dye wo ʻwye, a taba a dye wo wye m, fede agna mi lo wo ɓwari a gna dye wa gbmiya, fede a gna wo yi é ɓwado, ah, ewo dye bmya wna ɓe ka nyi hni, ke midye ma bwa ewo, a ɓa de mi gna-gna, yna miɗye ga si wo fi é miɗye ɓwario, ɓwari nɗye mi ga mi wo bye yna, mi ga mi ɓwari kped-kpedo hari è lo ynawo m Mi ga lo mi la ɓwari mi la mi la eba mi la eba go ma aba mi che fio, nɗye mi ga ku aza fio yna, mi lo mi pyi mi la ɓwari mi gi mi da, ma mi gi ʻya, ma mi gi mi yaya de mi adoke de miamangoyi yi, mi zhi ɓa po wori ɓe mi ga de gbiya mi lo ekni de mi chni dna hna, mi lo mi la eɓwari da de mi lo, mi zhi ɓa zhi po wori ɓe, mi zhi mi laga mi lo mi la baɗye a mi baɗye a knu emi lo yna, mi la wo snu gi a ɓwa a knu emi lo, miɗye miabyi ɓa ga de fi enyi mo, mi ga mi abyi ku ma lo ekni ɓwa la ɓwa ge, yi zhi ɓa de yi yna fi e ekni ɓwala ɓwa lo, de yi ɓa de yi ɓa de fe yi ga ɓwa ɓe de yi ɓa ge yna yi ga de yi yna zhi, yi ɓa dá ewye ɓa chi ɓa, mi abyi dododo hna, mi ga moto si gi ɓa, kowani za knari mi ga moto si gi ɓa gbma gbma gbma gbma, mashi nu mi ga si gi ɓa, zaz ga yi woɗye ynangoyi ɓwari yi, ma nyigo la gi ɓa, ede dododo edye ɓa ga shi yna mi ga si gi ɓa, mi ga ye gi ɓaɓe e zna jaɓi-jaɓi m, mi ga wna ɓa ʻɓe kna, ynayna ɓa ga dyi yna ga yi gbo de azado nyi yi, ɓa ɓesnusnu è yi gbo de azado nyi yi Ko ɓa ga ga la nyigo gnuatnu nu, nga nga la gi ɓa, ɓa ga ga la gnuawo nu, mi ga la gi ɓa, mi zhi mi laga mi la eba mi ma aynakpakpa si ma taɓwa fi lo nɗye a ga ɗye ke da azaʻwye yna, mi ga la eba mi, ena nu, dogo nu, jaki nu, e e e nkinu, apise, adagba, arakumyi, ewa, lase, nga aba hna bye mi nɗye mi ga ba taɓwa fio, nga eba snu ndye aga ɗo fio a fu nuwna yna, mi ga eba snu nɗye a a aɓyikpe ga yekpeo ɓa bwabwe kpeo yna, nga ga eba snu hm ko yi edna nga edna mi dna nga bwa ʻwo nga yi dna dna solo tuo, nga bwa ewo anyigbari, azandye ba yi aɓa m, aza ye ɓa yi ɓa ʻya m, aza ye ba lo yi ɓa ʻda m, aza ɓa yi ɓa nyigo m, mi ga bma ɓa snu mi si ynaɗyi mi gi ɓa. Ɓeɓe ɗye mi ga ga snu yna, nga snu ke gi e bmya, nga bwa ena a ga la ena é miɗye bwari lo m, a ga ena la, a ga ka jen lugoyi na ka, a ga po wori ɓe ade na zhi ge a ga de wnu, miɗye kowani mi abyi kate Nga tibi ta 'ɓwa ku ɓa lo gi ɓa ɓwa ɓa ɗye, ynanɗye fu za se yna mi ga tabwa kuo, zaza gado nɗye chi kateo yna, mi ga gado lugo-lugo snu gi ba gi ɓa yekpo, ynaɗyi nu ynaɗyi arasa é miɗye ɓwario m, a ga ɗyi ynaɗyi shnandye kamata aɗyi ynadyi ke nubo è sni yna, nga ɓwa ewo nga cenza de mi ede yimi ga shna ee do sase, sase sase, nga si ede mi gna aza, nga si ede mi gna aaa azaye ɓa yi akuyi, nga si ede mi gna a a aza ye ɓa yi ɓa ɓa ɓa nyigo a tsu yna nga si ede mi gna aza ye ɓa ɓa a tsu yna ynaɗyi nu, mi ga si mi gna ɓa, nga la ga mi m i ku abyi nɗye ɓa fi maranta m yna, mi ga ku é pa kpmi ba m yna mi ga ku mi tabwa fio gi ɓa lo ɓa lo kpmi epa ke ɓa ɓwa betitikpe, mi ga ɓwa ewo mi ga ku aza fi ge é ʻbwa tnutnu lo, ai mi ga ɓwa ewo mi ga nga nga nga gbmiya mi l tsnu mi nukodo hna yi, mi ga yi wo hedye yi lo de kpe fi é nyi m, yi snu yi yna yawo yi lo ekni dozhi yi lo yi ge yi lo yi yi yi lo ekni dozhi yi lo fio, dun yi ga kpefi enyi, é ga iya wo Mi dye mi ga ɓwa ewo, ɓenɗye mi ga snu yna, yi snu ɓe ge e da aza wye, ke yi snu ʻɓe gi e ka aza wye, ndye he ga bwa ʻwo he snu abe lugoyi-lugoyi ge, he ɓe ɗye ga wo aza dna ke wo ka aza wye, ɓena he wna heɗye ʻɓwa, ama ndye he ga bwa wo he ga kpeshi he snu bendye ga yi yna ge ge yna m, ara ga gba he wye, nga ɓwa ewo miɗye miaynashishi, midye mi handseti ga gnuacha lo yna nyi, midye yndyi dyi dyiiy, mi ga de aynadyi keɓo-keɓo bye dyi mo, nga dyi aynadyi ndye ba yi dyegoyi-dyegoyi hna bye n, ndye bari lo dubu ynawo, dubu ynatnu, dubu tnuwnyi yna, mi ga ɓwa ewo, nga n ma ma de pyi dye re m, mi ga lo chni wna ba do mi re chio ke mi chni zado ndye wo ga re gu i yna, mi gbmiya e pyio mi l zhi se esa a du, mi dna mi na lo dna de de de de mi nukodoyi é ekni dozhi lo, mi de wye ɓa é bwa ɓe, ga da esa la, mizhi ɓa bwa wo mi dna mi dye dye é yi yna ge m, mi zhi mi gna n dye mi ɓe yna chni du hni n Mi de ewo ɗye hna zhi ge hna no, mi de ewo ɗye hna zhi ge hna no, mi du kuma ma ma tnutnu gi ɓa ma ba ku lo tnutnu lugoyi-lugoyi ge dye ɓa zhi ɓa ɓa sni yaje, mi a mi adokeyi ma tnutnu chni gi ɓa, mi ayaya ma tnutnun chni gi ɓa, duya lo mia mngo ge, ma tnutnu chni gi ɓa, ɗye ɓa ɓa sni yaje, ɓa ga fi ɓa nu ɓwario, ma tnutnu chni gi ɓa duya lo ba anu dye ge, ma ma tnutnu chni gi ɓa, duya lo mi ajalo ge ma tnutnu gi ɓa, za gna dye ewo byma ɓe m na, ewo byma ɓe pa, hedye ga yi ewo yi, e nyize hni ʻɓe, he de yi ʻza byiri n, ndye ga wna midye ndye wna midye kna ko midye ynatutu ndye mi ga tu yna, ko midye mwato dye ndye mi ga dna yna é ga ka aza wye m, ga ka aza wye fa, mwato mi ga lo mi lo si mwato gnuatnu tnuwnuyi, tnaba, mashi nu ma si, keke, ko dogo ma si, ga rakumyi nu mi lo mi la si mi tu, fe é ɓa mi mi pi mwato m yna mi pi keke, fe ɓa mi mi keke keke ge m yna mi ga tu mi yna é mashi lo mi pi, fe dye é ɓa mi mi tu mashi ge m yna mi ga tu mi yna é dogo lo mi pi mi yna